He kuleana nui ko ka hakakā i ka ulu ʻana. Ma o <hesitation> uh ka pilikia, aʻo kākou i ka hoʻomanawanui, ka hoʻolohe, a me ke kūkulu hou ʻana. <hesitation> uh wahi a kūpuna ʻAʻole ulu ka lāʻau me ka ʻole o ka makani pēlā nō ke kanaka, ʻaʻole hiki ke ulu me ka ʻole o nā pilikia. <hesitation> uh He ʻōlelo noʻeau e pili ana i kēia manaʻo ʻoia ʻo he ʻaʻaliʻi kū makani mai au ʻaʻohe makani nāna e kūlaʻi.